Gny fitahiriza gny pomme de terre da tsotra. Ah tsy de atao tarafiny gny masoandro loatsy izy da tsy atao amy gny toera mando na misy rano satria rano gny fahavalony fa no vo io kasihina rano, da tsy maintsy andraho eo no ho eo fa no tsy zay igny no apetrakinao eo da simba. Ah mba hiantoha anazy, ho afaky haha- hampiasana amy magnaraky agny nofa elaela agny da tahiriza agnaty toera ah tsy mando izy, tsy misy rano no sady tsy de ho tarafin'ny masoandro loatsy.